Ny zavatra lazaiko amin'ny mpandeha mba hanomezako toky azy ireo dia milaza an-ndry zareo zah hoe andalo tafio-drivotra tsika fa fatory tsara ny fehikibo, ary miteny zah revo afaka ao anatin'iny tafio-drivotra iny.